Tarihi lesdi mai kanjum on chi'e arande je manchu picchu. chi'e mai be nyibi dum dubiji duddum ko sali daga himbe arande, chi'e mai do nder ko beddini lesdi mai inde ha duniyaaru.